لو كنت مرشدة سياحية هحاول اوريهم الاماكن الاثرية اللي زي الاهرامات وحلاوة خان الخليلي وهناكلوا اكلات الكشري والفول وطبعا اكيد مش حاسة جولة عالنيل يعني ده احنا بلدنا بلد النيل. هوريكم اماكن كثيرة قوي وممكن كمان اخذهم في معبد دندرة والمعبد هناك جميل خالص.